मेरा हिसाब से हमे देश मा दो हज़ार से पच्चीस सो गा बीच मा अलग-अलग मछली वोली जेमा हम मिठा पाणी मछली समुद्रे मछली अर खारा पाणि मछली ते शामिल कोर सकदा छिन।